Da mbo rehaky desin anime ndraiky ty. Ino izañy ny ahiko da miezaky mandefa famantara az rah, mandefa esôsy ireñy: amy alalany tôsry, na koa amy alala afo, na mikiakiaky mafy amy varangara kely iô; zay.